Ngae na te mu lɔ kambá aa ŋ kɛ dúunya mɛɛ ma, ŋ ba a ŋ woo, a tɔŋ ŋna tée ba wa. And tée ba bhii wae bɛɛ ŋna lia lɔ kɛmu ŋna tie kpoɔ zɔzɔ mana tée bhii wae a koa. Ŋna lia lɔ ai ti mu bɛ ŋna musiiɛ wa tɛ. Na lia mu bɛ na musiiɛ, kuɛ lɔ ai ti na te ba bi mu ya ko ma. Hiŋi pɛ mu bɛ lomu ɔɔ mu bɛ wuunde wa ma na. Hiŋi wuunde bhii mu bɛ a mana. na lia lɔ in fact self tée bhii mu ŋna lia. Ŋga wae, ŋna lia mbɛ wuunde ma ŋna musiiɛ ye. Bɛma nga wa te mu. Nga wa bɛ wuunde ma mbɛ aa tɛŋto. Bɛma musiiɛ ya fɛe, ya te mɛ nunu a nae wae, musiiɛ bɛ, a nyii ii musiiɛ bia bɛna. And ya tée bhii nunu a nae, ii wai musiiɛ tɛŋto na bɛma ya tée ba mu. Ya te mu! Ya te ba mu. Ii wa mu te bi, kambá, aa na ii ya dunya ma. Ii ba aa ii wo and kambá wa kɔ chansii aa na ii ya dúunya ma. And aa beya musu wa lɔ. so ŋga, a wa komu ŋna lia. Na te bi a ke lɔ, na te ba aa ke, mu bɛ na musiiɛ mui sii. Hiŋi pɛ lɔŋfeŋ mu, mui a lɔŋ. Hiŋi pɛ mu bɛ tɔmbɔ wa kɛna, na lia mu fla mui mui tɔmbɔ bi kɛ. Kɛ ma lia mui to tɔmbɔɛ kɛ mui to jetiɛ. Tɔmbɔɛ mu ya kɛ lɔ kuuɛ lɔŋdɔ la. Mui mu kuuɛ gii. Hiŋi pɛ mu bɛ lɔŋ wa bɔna, muii mu kúuɛ gii lɔŋ bhii lɔ. And mua bande, mui kpowɔ zɔzɔ ma mu nyɔnu a. Mɛ ta mɛ a fɔ a ye ndo, baika. Ŋpɛɛ, a ya fɔ ŋje, alɔ o, baika. Bɛma ya te mɛ. And ya te bi, ya ŋ tɛŋto. Ŋ pɛ ŋ taa ke, mɛ ii tɛŋtoa.